Mi vurtan jartungo bandu kala nde veti fu har mi vowa. mi acchata jokke am wata Sam ngam mi gorko on mi yerdata mi latta merejo.